nyt on haastateltavani Paavali Samulinpoika Pynnönen ja hän tässä aloittaa kertomalla lapsuudenmuistoistaan
kun oltiin pieni poika niin enhän minä muuta saanut kuin tiukkaa vain tiukkaa vain mitä kotona lapset toisten kanssa sitten kun kasvoin vähän suuremmaksi isällä oli voimat vähät hän ei aivan ei hän rikkaasti elänyt hän eli hyvin köyhästi eli ja sitten minä jo aloitin kaksitoista vuotta kun oli jo olin isäni kanssa kyntämässä ja kynnämme kahden kesken herra tulee sanoo ohhoh ei tällä pojalla ole - kiveä pöksyyn panna tarvis tämä jo itse kyntää no siinähän se meni kynnettiin ja hovissa käytiin aina heinää lyömässä minä olin aina siinä samassa jo jo viisitoista vuotta kun oli jo minä olin jo täysi heinänlyöjä ja sitten kuusitoista vuotta kun saimme rippikoulussa käydä sitten isä oli linnassa jo isvossikkana minun piti mennä ja sinne auttamaan a sinne sitten tulimme sieltä kotiin kesäksi sitten pantiin minua sepänkouluun sitten kävin sepänkoulussa meillä oli oma paja - isällä tehty ja sen kanssa sitten sepän kanssa me raadoimme opittiin hän opetti minun hyvästi ja kaikkia - pajan työt tekemään teimme pluukia teimme mitä meillä sanotaan ja sitten aurat mitä oli ennen sellaiset puuaurat ja astuvat ja vankkurit ja ja kaikki raudat minä osasin jo kaikki hyvästi keittää ja oikein tavallinen seppä olinkin sitten jo tässä toisissa kylissä kun ei ollut seppiä liikkeellä missään niin minun piti kaikki näille raataa heti aamusella varhain minä vielä makaan siellä pajan edessä jo istuu kolme neljä miestä odottelevat jotta milloin se seppä nousee ylös jotta kävisi raatamaan no sen sai kerran raataa hyvästi ja vähitellen sitten taas kun siinä sepäntyöt ei ollut paljon kesällä sitten välistä menimme jälleen linnaan isvossikkaa ajamaan siellä - ajoimme isvossikkaa sitten taas kesäksi kotiin konsa tultiin syksypuolella jo sitten taas tehtiin työtä - sepän työtä niin kovasti ja sitä minä tein koko ikäni niin paljon kuin ikää on oli muualla tähän - sitten menimme - kolhoosiin kolhoosissa siellä jälleen olin sitten seppänä aina aina piti tehdä sitä raskasta työtä ja nyt viimeksi olimme sitten kun sovhoosi tuli ja jälleen piti olla seppänä ja nyt tähän päivään asti aina oli seppänä nyt jo vot kaksi vuotta kolmatta nyt enempää seppätyötä en ole tehnyt muuta kuin lepään nyt vain niin jotta mitä valtio auttaa muuta mitä maksaa vähän siinä se on minun tähän päivään asti elämäni tehty pane nyt
no kun te olitte sitten ihan pieni lapsi niin kuinkas te sen ajan aikanne kulutitte leikitte
aika se meni hyvin hyvin meni hyvästi meni se aika kun tiukettiin paalikkaa ja kaikenlaisia sellaisia leikkejä tehtiin
mitenkäs sitä paalikkaa leikittiin
ja se oli sellaiset -- no riuku - sahattiin pikkaraisia kappaleita sellaisia ja sitten pantiin tehtiin sitten linna ja sitten sauvan kanssa lyötiin sitä että sitten kummat kummat voittivat kummat voittivat sitten sitten ne kävivät toisella selkään ja ne selässä piti liu'uttaa sitten sinne toiselle linnalle asti se oli sellaista
niin no se paalikkaa kun tiukettiin niin sen piti sitten kun se linna oli tehtiin niistä pienistä pölkkylöistä jotta se - piti tarkata sillä sauvalla jotta se jotta se hajoaisi
aha se piti - tarkalla lyödä jotta hää hajoaisi pois ja piiristä pitäisi saada pois vielä jotta piiristä menisi pois se ne paalikat jotta ei olisi piirin sisällä ja jos jäi piiri sisään sitten toiset tulivat sinun selkääsi sellaista se on kyllä se oli oikein hassua tiukkua sitä
no paalikka ja ja vielä työ mitä muitakin tiukkuja tiukkaatte
mitä ja sellaisia sirkkaa tiukettiin ja se
a mitä se sirkka oli
a se oli se miten minä en tiedä miten häntä nyt venäjäksi sanotaan
no kuinka häntä tiukettiin sinä laadi
no oli pikkarainen sellainen kappale puukappale ja sitten sitä kepin kanssa lyötiin jotta se meni sitten hyvin etäälle
ah niin se pantiin sen tsirkan alle pantiin se keppi ja - yhtä otsaa vasten lyötiin niin
niin ja sitten se meni etäälle ja sitten sitten toisen piti tarkoittaa häntä viskata jälleen sinne piirin sisään
ja no kuka sitten niin kuin pääsi voitolle siinä kun
a se kuka sai ensimmäiseksi ne kaksikymmentä ehkä ehkä kolmekymmentä se täyteen ne ne numerot sitten sitten sitten se voitti a kuka jäi viimeksi sitten sitä alettiin varistaa
no monta numeroa siinä annettiin sitten siitä kerralla
no kuka kuinka monta otti otti kaksikymmentä numero kolmekymmentä numero ja vot moneen asti sinä tahdot ottaa
no oliko se jotta perättäin kun sai aina sinne tarkkasi sinne pesään vai
a kun tarkkasit sinne piiriin sitten sait käydä jälleen sinä lyömään
a sitten taas jälleen lyömään a a toinen ei saanut sitten lyödä
sitten toinen lyö a kun et tarkannut sitten ai sinis sinä löit niin kauan kunis toinen ei saanut lyödä kunis kunis ei tarkannut piiriä siinä aina sinä sait lyödä
no se mikä oli sitten tarkka poika se sai sitten kiireempää
no hyvä on se kun meni likemmäksi sitten hän kiireempää tarkkasi a kun meni etäälle ei hän sitten tarkannut enempää sellaista se on
no kävittekö te uimassa
uimassa me kävimme Juhan veljeni kanssa se - sinun setäsi pojan kanssa sen kävimme uimassa - se oli jo oli pääsiäinen vielä oli jäätä - siinä tiikin päällä oli jäätä tuossa ensimmäinen tiikki mikä tuossa tien vieressä on hän meni ensimmäisenä sanoi tule sinäkin minä sanoin minä en osaa uida no tule sinne samaan veteen vaikka vähän on kylmääkin ja uitiin jo - toisen päin pääsiäistä uitiin kylmässä vedessä
niin varhain keväällä
niin varhain keväällä hän oli kauhean louhka uimaan hän osasi uida minä en osannut uida
et osannut uida
en osannut minä oppinut miten
sitten te pienenä poikana kävittekö te vielä tapunassa niin kuin hevosia
hevosen kanssa tapunassa käytiin se oli aina ensimmäinen meillä kunis jo oli jo viistoista vuotta aina vielä piti käydä tapunassa joka yö kaksi ja kolme hevosta - oli keralla kuljettaa - yhdellä - miehellä
no no sinä laadi otittekos mitä sinne otettiin sitten keralla vielä
no ei sinne mitään muuta kuin otettiin vaatteet otettiin palttoo ehkä vanha turkki mikä ikään keralla ja sitten sitten sen kanssa maattiin siellä ja sitten se
no ja evästä otettiin ja
evästä vähän konsa evästä otettiin ei sitä evästä otettu no oli se konuhki se piti aina sen tulen siellä a me vain tanssittiin puita sinne ja sinne ja sitten siellä lämmiteltiin
valkea oli koko yön
valkea oli koko yön oli valkea välistä sitten siellä tiukettiin kopulaa sellaista oli miten sellainen puu sellainen leppäkeppi siinä oli oksat sitten pikkaraiset kokot oli sinne sitten aina pyöritettiin jotta tarkkaat sinä siihen miten se sanottiin oli se - sellainen oli sinne - missä - missä kohtaa oli sidottu kiinni kun pyöräytät sitä kolmenurkkainen oli se rengas sitten kun tarkkaantui siihen sait sitten siitä sinä sait yhden kerran nostaa sinne ylös sen kokan taas a kun et saanut sinne sitä kokkaan sitten taas toinen niin kuka sai ensimmäiseksi sinne sitten kuka jäi sitten sen piti karata kovasti ja pantiin otettiin vaatetta vaatteet ne viitat ja hän sitten karkaa välistä ja sitten läpi rojun lyötiin sitä jalkoja vasten kuka jäi ei saanut sitä ostaa otsaa asti sitä omaa oriaan
no kuulehan eikä se ollut vielä toisia rangaistus rangaistusta vielä semmoiset jotta kuka hävisi niin sitten lyötiin sellainen hyvin suuri keppi maahan no ei hän ollut paksu semmoinen niin kuin tikku hän syötiin lyötiin syvälle - maahan sinne ja sitten piti hampailla nyhtää sitä pois
ei me sitä emme tehneet
eikä se ollut
sentään se perästä oli se perästä oli sekin leikki
se piti ihan hampailla maasta nyhtää jotta sait sen kepin sieltä maasta pois
hampaillaan nyhtää pois niin niin sellainen se oli perästä a minun meidän aikana ennempi sitä ei ollut vielä muuta kuin lyötiin vain sen viittojen kanssa lyötiin jalkoja vasta kun hän kun karkasi sitten lähti toisen kahden puolen seistiin ja lyötiin jalkoja vasten sitten konsa saatiin maahan häntä se oli sitten niille lystiä kun kaadettiin maahan mies
no ei siellä paljon maattu siellä tapunalla kun kävitte ei siellä paljon unta tullut
no mikäs siellä oli unta oli
no konsa oli kiire aika isällä se piti pojan piti auttaa isää sitten peltotyössä
niin kuissit
vaikka oli makaamatta piti mennä auttamaan
jaa niin se oli
mene tiedä sinä muistat mitä ikänään louhki louhki näitä juttuja pajajuttuja tai mitä tapahtui pajassa sellaista
no oli siellä hyvä yksi yhden kerran oli semmoinen leikki me elettiin siellä toisessa kodissa vielä nyt me olemme tässä niin virolaiset tämä Välli tuli meillä pajaa hevosta raudoittamaan a meillä oli kaksi koiraa ja hän kun ensimmäisen koiran kun sivuitse tuli toinen koira kun hyppäsi toisesta sarraajasta kun hyppäsi sitä hevosen peliä hän niin murtsahti putosikin maahan hevosen selästä - ja likkaa oli oikein paljon siinä meidän ikkunan alla se putosi se Välli putosi siihen lika ruoppaan siihen - veteen sanoi hah hah sanoi kurat sanoi hevonen meni alta pois sanoi pudotti minun maahan a koirat - sen vitjojen kanssa tempaisivat koirat hänen maahan sinne tulee sinne pajan luo meillä paja oli sen riihen takana tulee siinä mait likainen ripusti turkin siihen sanoi nyt käydään niin kuin piesovitsoisen nahkurissa nahkaa hankaamaan siivosi sitä - turkkia pois
niin no kuule mitenkäs oli sen rautaa sai sitten rautaa se oli vähän siihen aikaa
oli olihan sitä rautaa meillä jo oli rauta oli vaan kaikki vanhat raudat ja kaikki korjattiin mitä oli vain mistä löytyi a nyt näet - lovisoo rautaa joka paikassa a silloin ei se rauta silloin lovissut mistä vain löydettiin vanha rauta kaikki tuotiin pajaan
niin no kuule Paavali-setä sinä laadi nyt jotta piti tehdä kaikenlaisia niitä asioita niihin vankkureihin ja pluukaa niin kuin auraa ja jo tuotiin vaikka millainen rauta niin sinun se piti tehdä siitä raudasta se asia mikä laadi tarkkaa miten sinä teit sen
asia niin no se piti sillä lailla mitä mitä oli tarvis siinä tehdä sinne milloin oli tarvs se piti tehdä ja sen minä osasin tehdä kaikki mikä oli lyhyt rauta se piti jatkaa ja kaikki sitten
no miten sitä jatkettiin
no sitten miten sitä pantiin valkeaa sinne -- otsat kumpikin varistettiin ja kun kävivät oikein kiehumaan jo alasen päällä sitten lyötiin kiinni sillä se oli valmis
no mitä siinä vielä käytettiin jotta se
ei mitään muuta no hiekkaa pantiin vähän hiekkaa piti olla sitten ai seassa jotta sitten paremmasti käy kiehumaan jotta ei pala liikaa
no kuinka työ vankkurin pyöriä teitte niitä raudoititte
vankkuri
sinä laadi miten se oli ne kivet ja kaikki
no oli se myllynkivi oli minulla hangittu sellainen suuri kivi on myllynkivi sitten siinä oli sellaiset kokat tehty mihin kanssa temmattiin se rauta sitten päälle ja siinä oli kolme miestä tarvis ei sitä kahden kesken saanut sen takia kahden kesken piti aina temmata a kolmas sitten seppä ajoi sitä rautaa päälle aina sikälti ja sitten kyllä ne kävivät ne pyörät sitten ei niin kuin nyt käyvät pyörät yhden yhden vuoden ei sitäkään silloin kävi monta vuotta kymmenen vuotta ajettiin sillä vankkurilla ja se kesti aina oli vahvat pyörät a nyt ei kestä puutyötä minä en tehnyt näitä mitään muuta kuin aina sitä vain rautatyötä sitä sai tehdä pajassa
ja mitä hiiltä se oli se pajassa kun te
no mitä hän oli mitä oli se merihiili mikä se oli mikä oli se merihiili
vai itsekseen te
oli oli puuhiiltä ja minä poltin itse puuhiiltä ja oli sitä on paljon metsästä sitä sai meillä annettiin koivuja ja sitten koivuhiiltä poltin sitä oli minulla isän kanssa teimme vielä sitten - hiiliä poltimme
a miten te sinne puhuitte ilmaa miten mitä ne olivat jotta
no olihan se sellainen palje mitä meillä on palkeen kanssa sitä - aina piti painaa ja sitten se ajoi sitä tuulta sinne -
no - itsekös te ne palkeet teitte
ei ne ne oli ostettu se oli ostettu ne oli ostettu palkeet
no kuule kun teillä oli oma paja niin jos te teitte ihmisille niitä - rautatöitä niin miten ne sitten teillä maksoi
no eihän silloin suuret maksut olleet hevonen raudoittaa oli kymmenen kopeekkaa jalka hevosen -- yksi jalka raudoittaa neljäkymmentä kopeekkaa se piti tehdä kengät ja piti hevonen raudoittaa neljästäkymmenestä kopeekasta a vankkureilla niitä kerralla ei ollut kaljon -- paljon mitä minä otin viisikymmentä ruplaa vai mitä otin uuden vankkurin kaikki - kaikki on uudet tehty - sitten oli kaikki uudestaan tehty kaikki uudet - kaikki pyörät ja kaikki maksut silloin oli pienet mitäs ne no kopeekat oli ja suuret silloin silloin vet sait se kymmenellä kopeekalla sait jo mitä puuttuu ostaa naula sokuria sait ostaa raha oli kallista
no kertokaahan nyt niistä sepän työvälineistä mitä teillä oli siellä pajassa
no ensimmäiseksi oli ne pihdit piti olla se oli se on ensimmäinen ensimmäinen asia oli se - pihti piti olla sepällä kädessä tai muuten poltat kätesi kun ei ole pihejä ja sitten vasarat piti olla kaikenlaisia vasaroita niitä piti olla ja sitten taas millä sitä - rehpaa piti leikata ne kaikki piti olla ja mihinkin oli tarvis sitä vinttaa tehdä niin ne sitten kaikki piti kaikki ne kamineet piti olla ei se ilma saanut mitään tehdä
no millaiset ne pihdit olivat
no pihdit oikein tavalliset pihdit onhan nytkin niitä -
kun minä minä en tiedä sepän töistä mitään kertokaahan nyt noin tarkemmin että minä ymmärrän millaiset ne olivat kaikki
no mitenkäs olihan se näin kierrettiin vain heitä jotta sitten siinä toinen otsasta kiinni otti -- takaotsista puristi yhteen ja sitten etiotsalla piti kiinni ne pihdit että raudat piti kovasti kiinni pitää että sitten ei lähtisi pois minä en osaa miten häntä sanoo sitä miten he oli
no millaisia ne muut välineet olivat
no eihän siinä muita välineitä sellaisia ollutkaan erinomaisia muuta kuin no vasarat ja pihdit ja sehän kaikki on sepän asia sillä hän sai koko tuon tehdä kun ei ollut pihtejä niin ei saanut mitään tehdäkään no sitä oli millä näitä reiät kapuurit ja ne oli ja siinä - reikä meillä oli reikämasiina oli semmoinen mikä kaivoi - väntät pyörsivät ja ja sitten se puhki kaivoi reiän missä oli tarvis reikää ja variltaan sai lyödä jälleen reiän jos oli mihin toiseen kohtaan ei ollut tarve kaivaa reikää niin sitten lyöt varistivat sen raudan ja löivät sen reiän vasaran kanssa ja - ja supila oli millä leikattiin poikki rauta ja mikä oli tarvis leikata oli pitkä vähän lipoi niin se piti leikata poikki
no millaisia töitä te kaikkia sitten teitte siellä pajassa
no ei se niin erinomaista a sanoivat mitä - ei kaikkein erinomaista kaikenlainen työt mitä vain oli tarvis talonpojalle mitä talonpojalla vain oli tarvis rautatyötä niin sen piti kaikki tehdä ja kaikki piti osata tehdä
no te teitte pitkiä päiviä
no aamusta päivää kun nousi niin sitten mentiin iltapäivällä laskussa sitten vielä no -- lounaalla käytiin syömässä vain syötiiin lounaat ja jälleen vaan kun oli oikein se kevätkiire konsa oikein piti mennä kevätkylvöaika niin sitten piti olla hyvin kiireesti ei sitä ollut aika lounasaikaa paljon pitää
olikos se kuumaa työtä siellä pajassa
no oli se ei sitä ei sitä ollut jotta siellä kyllä viiliä kyllä siellä oli vain heikot vaatteet päällä ja ja nahkapolle vyöllä piti olla vielä jotta sitten ei palasi se vatsa ei palasi yhden kerrankin keitimme pyörärautaa ja se tuli oikein lyhyt vähän tuli se rauta ei - ei ei kelvannut päälle ei suuri tuli ja minun piti sitten häntä saada pienemmäksi miten minä häntä pienemmäksi sitten saisin poikki leikkaamaan jälleen käy ei se kelpaa minä otin ja kävin lyömään häntä alaseen varistin sen yhden kohdan ja alasen vasta kun löin sillä lailla ja se takareunalla kun löi minua tähän päähän ja pään löi tästä halki pään ja luun ja veri kun vuosi minä en pääse mihinkään karkasin kotiin ja kiireen kautta sidottiin kiinni jälleen piti mennä sitä rautaa tekemään paikalleen saamaan
no paranikos pää
parani se - on paraikaakin vielä on se tuntuu tässä tämä on pykälä siinä kohtaa ei siinä ollut etäällä jotta olisi ollut surmakin siinä kun olisi vähän pahemmasti käynyt
no sattuiko teillä mitään muita tuollaisia vahinkoja
ei erinomaisia mitään vahinkoja sellaisia ei ollut pajassa muuta kuin se oli yhden kerran oli sellainen
no te kävitte siellä Pietarinkaupunkiin sitten
niin linnassa minä kävin ajamassa isvossiekkaa siellä meillä isvossiekkaa oli sellainen ajettiin isä ajoi ja minä ajoin sitten veljeni oli ja meitä oli kolmen kesken isä veti talvella heiniä sinne meillä a me elimme veljen - siellä linnassa ja ja siellä ajoimme aina sitä isvossiekkaa vetelimme niitä herroja hevosia meillä oli paljon ja hyvätkin hevoset on monet oli monta hevosta oli meillä oli neljä viisi hevosta oli ja välistä oli vielä kuusikin hevosta ja me siellä kaksi hevosta aina oli joka miehen päälle piti olla jotta yhtenä päin on yksi hevonen toisin päin toinen hevonen jotta sitten hän -- kannattaa sen kymmenen kilometriä tunnissa piti ajaa se oli sellainen taksa sanottu että kymmenen kilometriä tunnissa pitää ajaa ja se maksoi sitten kymmenen kopeekkaa virstasta niin - maksettiin jotta ja hevoset piti olla hyvässä raudassa kaikki terävässä konsa oli pakkanen sitten piti hevosella panna uudet vintat alle sinne ja ne oli niin sitten terävät jotta se oli vaarallinen yli reltsan kun ajat niin välistä tarttui sellainen jotta meni reltsan väliin se vintta ja tempaisi hevoselta jalasta raudankin pois se oli niin kovasti olleet millä ne vintat tarttuneet tarttuivat siihen - reltsaan kiinni no reltsat on kaijat olleet sellaista ennempää ei ollut näitä tranvaita oli kontka se kaksi hevosta valjaissa ja ne vetivät sitä sellaista vakonaa kontkavakonia kaksinkertainen oli toisessa kerrassa - olivat - kaksi kopeekkaa maksoi se matka kuinka pitkän ajoit a alakerrassa oli kolme - kopeekkaa sinä maksoit ja ne oli sellaiset ja näitä tranvaita ei ollut eikä mitään - mattor ei ollut millaisiakaan vielä siihen aika kun ensittäin aloitettiin ajaa linnassa no herrat herrat ne olivat herrat vain aina jos mihin veit kaksi kopeekkaa jos viisitoista kopeekkaa sellaiset otsat ei niitä ruplia ennen maksettu se oli niin huotavat ne kaikki - ja tavarat ne oli kaikki huotavat hevosella piti antaa aina kaura kaurat maksoi kolme ruplaa maksoi kuli kauroja heinä - heinä maksoi ja kolmekymmentä kopeekkaa puuta no sitten piti antaa heille - minkä - hevonen vain minkä verran vain söi määrätty ei ollut hevosella että niin paljon jotta niin monta kiloa pitää antaa kauroja lipoa heiniä a kuinka paljon hevonen söi niin paljon niin paljon sitä annettiin se oli niin huotava että sitä ei maksanut ostaa hevoset seisoivat siellä olivat tallit isännältä oli otettu talon isännältä kuka oli se perhemies siinä talossa niin sitten maksettiin kolme ruplaa kuukaudessa maksettiin hevosesta josko hän antoi yhden hevosen paikan stoila sitä kutsuttiin annettiin stoilasta kolme ruplaa stoilasta sitten piti maksaa siitä kuukaudesta - sitten kun mentiin ajoon ajettiin siellä vähän maata puoleen lounaan asti sitten piti mennä jälleen syömään sinne tsainoi siellä oli sellaiset tsainoit ja sitten siellä sait syödä ja hevosen syöttää ja sitten iltapuolella jälleen lähdettiin ajamaan ja ajettiin iltaa aamusta lähdettiin sillä lailla - tuntia oli se konsa oli seitsemän konsa kahdeksan tuntia meille sanottiin ne mentiin aamusta ja sitten iltaa oltiin jo kahdeksan yhdeksän tuntia asti välistä kymmenenkin tultiin vasta kotiin iltaisin niin kauan sitä piti ajaa että piti saada se kolme ruplaa se piti - kuka kutka kutka olivat rengit isännällä niin piti maksaa isännän pitää saada kolme ruplaa ja kaksikymmentä kopeekkaa a kuka ajoi omallaan niin sillä ajoi minkä ajoit sait sinä kolme ruplaa välistä ajoit viisi ja kuusikin ruplaa toisen päivänä sait a toisen päin et saanut kolmeakaan konsa millaiset ne - puuttui ne millaiset sitakat puuttuivat konsa puuttuivat hyvät sitten ma sait enemmän a konsa heikot niin sitten taas et saanut sitä kolmeakaan ruplaa päivässä vain kaksi ruplaa no - tuli sillä kahdellakin ruplalla tuli toimeen sen takia jotta se kymmenen kopeekkaa ja viisitoista kopeekkaa vain se päivässä kaksikymmentä kopeekkaa se oli päivässä syödä ihmisellä kymmenen kopeekkaa maksoi se seljanka viisi kopeekkaa oli tsaiju no siinä oli sinulla kaikki ja viisitoista kopeekalla kerrasta ihminen söi a jos kolme kertaa päivässä söit niin se meni sinulla neljäkymenntäviisi kopeekkaa a me aamusella kun elettiin älä lyö nyt jo löi ja aamusilla meitä oli niin paljon siinä yhdessä vatteerassa oli väkeä neljäkymmentä henkeä meitä oli yhdessä vatteerassa ja sitten aamusilla emäntä oli se keitti meillä aina kaalia kaikille ja sitten käytiin aamusilla syömään kaksikymmentä henkeä kävi kerrasta yhteen pöytään sitten pilkottiin suuri vati oli sellainen niin kuin seula siihen pilkottiin se liha kaikki sinne sekaan siellä oli puoli puutaa pantiin lihaa sekaan ja sitten jokainen odottelivat kunis se liha pilkottiin sitten lyötiin reunaa vasten sitten vasta käytiin ottamaan sitä lihaa ei saanut lihaa ennempää ottaa sillä ennestään piti syödä sitä vetelää sieltä vain pois oli se oli se lystiä vain sellaista kun - odotettiin jo minä olin aina siellä heillä lihanpilkkoja siellä arttelissa niin sitten suotta panet sillä lailla ja käyt lyömään et lyökään he tunkevat lusikat pistävät sinne vatiin ja ottavat jälleen takaisin ei saakaan a sillä välillä toisen kerran löit sitten alkoi mennä jälleen oli se ja lystiä leikkiä sellaista se a sitten mentiin vasta valjastamaan hevosia sitten lähdettiin vasta ajaa saatiin siellä aamusilla se syödä niin sellaistahan se oli
kuinkas kauan te olitte siellä Pietarissa
no minä olin no minä olin jo hyvin vanhana no minulla oli jo enemmän viisikymmentä aastaikaa kun minä oli linnassa aina aina ajoimme siellä vot silloin vot neljäntoista vuoden sota kun tuli sitten sitten meillä loppui se pois se ensimmäinen sota oli se mikä neljänätoista vuotena sitten minulla linnasta jäi pois enempää en saanut siihen asti aina ajettiin linnassa sitten minä ajoin aina yhden herran kanssa viimeksi jo yksi herra oli sellainen maksoi minulle viisi ruplaa päivässä aamusilla minä kahdeksan tuntia menin hänelle ja sitten ja iltasilla jo kuusi tuntia olin jo koikassa kotona hänen kanssa paljon oli ajaa hän oli siellä pirsavoin makleri sanottiin häntä
mikä se sellainen oli
no se oli siellä yksi kohta miten minä en tiedä miten hän venäjäksi tulisi vot vain
a inkerin kielellä
- inkerin kieltä hän on pirsavoin makleri sanottiin no se venäjän kieleksi sanoivat pirsavoin makleri siellä hän niin näillä - papereilla kaikki torkusi hänellä oli rahaa niin paljon että hän ei säälinyt viisi ruplaa minulla maksoi aina kullassa joka päivä ja oma - auto oli sitten jo viimeksi hänellä sitten omalla autolla ajoi ja sitten oli hänellä nainen omaa naista ei ollut vieras nainen oli ja sitten hän niin pelkäsi sitä sitä jotta tulee se toinen mies hänellä hänellä oli aina - pyssy revolveri oli aina keralla sitten konsa lähti sinne pirsaan minä hänen kanssa menin pirsaan sitten hän sanoi Paavel sanoi ota sinä tämä revolveri sanoi jotta häntä minä sinne keralla en hirviä ottaa a sitten taas minä pidin oman kormantoon pistin niin kauan kun hän siellä lounailla oli ja sitten jälleen annoin hänelle takaisin
no ei hän sitä joutunut käyttämään sitten koskaan
niin no hänhän hirvisi jotta hänellä tulee se toinen mies vastaan ja se kerran sattui siinä vitsaari oli sinne missä talossa hän itse eli missä talossa a se nainen tuli ja hänen se toi sen naisenkin kotiin sinne hänen kanssaan omaan kotiinsa ja se mies tuli jäljestä se toinen mies ja ja sitten siinä - porstuassa ja sen tahtoivat käydä -- ampumaan toinen toistaan niin vitsaari tuli väliin ja erotti heitä ja sinne jäi se ampumatta pois ei saaneet
no siellä oli sitten rikkaita miehiä siihen aikaa
oli siellä rikkaita miehiä oli paljon siellä hän rouva se oli aina kesällä meni sinne sinne metsään siellä on taatsuhheil lesnoi kutsuttiin hän oli siellä aina sitten minun piti joka aamu aina mennä häntä ottamaan sitä rouvaa sieltä ajaa hevosella sieltä ottamaan ja sieltä hänet toin ja sitten nyt minun jo laski lounaalle sen vain rouvan toin sinne linnaan hänellä sitten hän lähti sen rouvan kanssa mihin makasiineihin mihin ostamaan mitä puuttuu ja a minä sain olla sitten vapaa a iltaisin sitten taas piti mennä saattamaan sinne sinne asti sitä saatoin ja hevosella piti ajaa niin kovasti aina mikäli vain hevosella oli kyllä ne kovasti juoksivatkin meillä hevoset ja ja sitten se kerran ajoi niin kauan sinne vein hänen ja lähti herran kanssa takaisin tulemaan rouva jäi sinne ja hevonen jo väsyi en pääse enempää kotiin hot te mitä tahdot minä sanoin Aleksei Petrovitš hevonen väsyi en saa enempää tulla no lapa nyt menee hiljaa niin kauan että jotta kunhan saat vietyä hot jalkaisin viet minun kotiin sitten saatoin hänet kotiin ja sellaista oli yhden kerran sellainen tapaus vaan kun hirmuisen kovasti piti ajaa - kaikilla piti aina ajaa sivuiten kuka vain ei ajanut sinä aina aja sivuitse no hevoset minulla oli niin kovasti juoksivat jotta oikein käsiä piti se oli sellaiset ohjaksiin oli tehty sellaiset lenkit jotta sitten minä sain hyvästi pitää kiinni jotta ei kädestä liukunut pois ja sitten temmatakin niin kovasti että
no mitenkäs te niin kuin vapaa-aikaa vietitte huvittelitteko te siellä
a sunnuntaipäivänä emme ajaneet milloinkaan
mitä te silloin teitte
sunnuntaipäivänä kävimme aina kirkossa se oli meillä joka kerta sunnuntaipäivänä lähdettiin kirkkoon a sitten tultiin iltapuolella kotiin kun oltiin nuoremmat sitten mentiin vielä ryypättiin olutta ja ja siinä se oli sitten mentiin iltasilla vielä teatterissa käytiin sellaista aikaa vietettiin ja
mitä siellä millaista siellä esitettiin teatterissa
a se oli sellainen kutsuttiin narodni kot narodni dom venäjäksi ei siellä ollut - sellaisia mitään no olivat siinä näyttäneet kaikenlaisia konsteja siellä olihan niitä aktooria siellä mitä sanotaan näyttivät ne kaikenlaisia konsteja siellä tekivät ja kuljailla siellä enemmiten sai vain sillä lailla kuljailla siellä ei ole mitään astoopnaja syödä juoda sai sieltä ostaa juotavat kaikki oli siellä kymmenen kopeekkaa se maksoi kaikkia koko ilta se ei ollut kallis
no missäs kirkossa te kävitte
a suomenkirkko oli siellä suomenkirkko se oli Kanuusnoinkatu
ette käyneet venäjänkirkossa konsaan?
emme käyneet venäjänkirkossa a sitten perästä kirkon iltapuolen välistä käytiin vielä sitten oli rukoushuone siellä oli rukoushuone siellä käytiin sitten välin ja siellä oli ja hyvä olla siellä
no kuinkas se matka sinne linnaan kävi
no oli sitä menemistä hyvin heikko kotoa kun lähdettiin - heinäkuorma pantiin päälle heinää piti viedä mennessä sinne ja kauroja pantiin ja siihen kuormaa ja niin oli paljon lunta siihen aikaa kun kuka puuttui vain kuorman kanssa vastaan toinen sitten piti kuorma kaataa alassuin ja laskee toiset sivuiten menemään ja sitten taas toiset pääsivät jälleen tien päälle nostettiin - sitä oli hyvin - matkustaa oli hyvin paha linnaan ja sitten piti ajaa kaksikymmentäviisi kilometriä - ajettiin Koskovaan asti sitten sinne mentiin juomaan tsaijua siellä juotettiin parin tuntia ja sitten lähdettiin jälleen matkustamaan sitten matkustettiin Kuippinalle asti siellä piti olla yötä jo siellä oli paljon niitä hartsanoita sitten ja oli siellä paljon kansaakin paljon sitten siellä syötiin ja juotiin ja aamulla sitten taas lähdettiin jo eteenpäin menemään me menimme Juhanan kanssa linnaan sen kirkonmiehen Juhanan kanssa ja - minulla oli otettu jänis ammuttu kotona ja nyt panimme sen salkkuun ja sitten veimme sinne linnaan vien isälle tuomisiksi ja jäniksen lihaa kypsää panimme siihen pöydän päälle ja kävimme torkkumaan siihen vähän siihen ja ja siellä olivat ja varastivat meiltä sen jäniksen pois sen jäniksen varastivat sen salkun kanssa Juhana sanoo vot jänis jälleen kävi elämään vaikka oli paistettu a jälleen kävi elämää jo meni pakoon minä sanoin äläs nyt no katsohan ei ole enempää pöydällä no jo se nyt meni ja jo sinne se jänis meni emme saaneet maistaakaan ja sitten Juhanan kanssa lähdimme eteenpäin ja menimme linnaan sitten Korelovaan siellä taas piti syöttää sinne on pitkä matka taas kaksikymmentä kilometriä menimme sinne siellä oltiin taas syötettiin pari tuntia ja sitten lähdettiin menemään linnaan päin ja ja iltasilla sitten oltiin jo kello kuusi seitsemän sillä lailla paikassa sitten oltiin jo linnassa ajettiin sinne vatteeraan missä me elettiin hevoset pantiin talliin ja pakkaset oli kovat siihen aikaa talvella oli pakkasia oikein suuria lunta oli paljon pakkasia oli paljon kylmä siellä monet tulivat sinne ja hartsonaa kun tulivat niin ei heillä ollut aika hevosia katsoa ensittäin panivat vain saivat hevosen talliin sinne hartsonan kujaan ja sillä kertaa jo jo ryypättiin viinaa ja sitten vasta lämmiteltiin olihan se minullakin kerran semmoinenkin vähän tuli liikaakin otetuksi
te ette yleensä paljoa ottaneet vai
en ottanut isä ei ensinkään ei ottanut viinaa se torui minua kovasti konsa minä konsa join konsa - join paljon hän sanoi et sinä kelpaa nyt poika muualle kuin paimeneksi miksi sinä viinaa näin paljon juot no anna anteeksi isä en minä enempää toisen kerran juo no sellaista se oli se isän isän elämä hän nuoren hän joi vähän viinaa ja sitten tupakoi ja a sitten ei tupakoinutkaan enempää se sitten tupakatkin - heitti pois jotta se oli niin tarkka mies ennen hän ei ei ollut aivan niitä rikkaita poikia - sitten kun me kasvoimme jo veljet meitä oli kaksi veljestä ja kolmet vielä niin niin me kävimme raatamaan niin sitten jo isä tuli jo varakas jo saimme useamman hevosen ostaa ennempää oli yksi hevonen oli a sitten jo sain ostaa hevosiakin paljon ja sitten meillä meni asia jo paremmin ja sitten kun linnassa siellä menimme linnaan hevoset riisuttiin pois ja pantiin kaikki talliin ja sitten piti antaa päivä levätä ennen kuin toisin päin mätettiin työhön vasta mentiin jälleen raatamaan muutamilla kun oli heikot hevoset tahtoivat vaihtaa heitä pois menivät sinne konnoille ja vaihtamaan ja siellä vaihtoivat niin että ei ei kaikkineen mustalaisia siellä oli paljon niin -- hevosen annoit juopuneen hevosen juottivat hevosen juovuksiin ja antoivat hänelle sellainen hän ei päässyt ensinkään mihinkään sellaisiakin oli leikkejä meillä olihan sitä petosta paljon ennempääkin niin se oli sellaista se oli sellainen matka
kävittekö te usein hevosmarkkinoilla
emme me aivan useasti käyneet konsa lystin perästä menivät katsomaan siellä markkinoissa jotta mitenkäs siellä menevät ne asiat a meillä aina toivat oli jo semmoiset jo hevosen - parisniekat sanottiin ne aina toivat meille hevosia kun oli jo tuttavat niin me emme menneet mistään ostamaankaan ne aina toivat meillä jo niitä parempia hevosia toivatkin meille oli tarvis hyviä hevonenkin ostettu meille ori suomenori se juoksi kilometri - minuutti ja virsta niin kovasti juoksi se oli niin kovasti juoksijahevonen ja sitten kun tuli se sota meille ne hevoset kaikki otettiin pois emme saaneet neljätoista aastaikaa se sodalla sitten hevoset piti antaa sinne kruunulle kaikki monta hevosta veimme viimeiset veimme linnaan ja sitten -
no te olitte kova käymään jahdissa
niin jahdissa minä sitä harrastin ei minulla ole yhtäkään päivää jotta minä en olisi iltasilla mennyt aina jäniksiä vahtimaan ja - käytiin joka päivä siellä rukkiin oraalla sitä vahdittiin syksypuoli siinä oli oikein sitten lystiä jahti olla ja yhden kerran ja menin jahtia iltasilla kävin pitkälleen maahan odottelemaan jotta hevosen pani nuoraan vielä sinne pellolle ja nyt odottele vähän aikaa jotta tulee se jänis katson niin jo karkaa jänis jo minulla oli ei ollut yhtä louhka panna häntä sitä olkapäähän pyssyä a minä panin pyssyn vähän edemmäksi olkapäästä sillä lailla ja ja katson jänis tulee ja minä kun ammuin ja se - takaotsan kanssa ja löi minulla tähän nenään vasta nämä missä on paraikaa on vielä nyt pykälä sieltä perän kanssa löi ja nenän löi poikki se oli se oli sitten lystiä ei näe jänistä ja verta vuotaa niin kovasti kotiin pitäisi mennä hevonen on pellolla no ainakin menin hevosen otin ja lähdin kotiin kaikki veren vallassa no tässä vot se on jäniksen pyytäminen no jäniksen ainakin sain vaikka vaikka nenän - nenän rikoin a se oli niin oli paljon meillä jäniksiä minä yhteen syksynkin ammuin kahdeksantoista jänistä ammuin yhdessä syksyssä rukiin oraalla niin ei niitä jaksanut itse syödä kaikki sitten ripustimme tänne tuvan lakkaan sinne ylös jotta he pilaantuu ja sitten koiralle syötin ja sitä oli jäniksiä niin paljon meillä siihen aikaa a sitten perästä käytiin näillä jahdissa minä olin sitten jo siellä jahtikonttorissa siellä olin kirjoittanut olin ja siellä sliem sitä sitä oopsestva
sanohan suomeksi
menimme sitten sinne jahtiin määrätty pyhäpäivänä kaikki pitää olla kaikki jahtimiehet pitää mennä tänä päin jahtiin no minulla tuli appeni vieraita pitäisi mennä jahtiin pitäisi olla kotona a kerran on sanottu pitää mennä jahtiin lähdin ja jahtiin sinä päivänä niin onnistui ammuin jäniksen ja revon yhdessä päivässä no ne menivät kaikki sinne kaikki sinne lapsien lapsien - sinne kouluun ne - hyötyi mitä siitä ammuttiin sinä päivänä kyllä se oli ja lystiä siellä toiset ajoivat a toiset olivat sieltä vahdissa odottelivat konsa tulivat ja minä satuin olemaan sitten siellä numerossa kun minun osakseni sattui jänis ja repo kerrallaan yhdellä kun - ammuin niin oli toinenkin siinä -- sellaista peliä
no olikos repoja paljon
oli silloin repoja oli ja paljon sitten - niin anopille vieraita vähän ajan oloon siellä ja ja siellä ammuin jälleen revon siellä onnistui siellä oli ja jäniksiä paljon niin ammuin sen revon ja ja sitten toin kotiin nyljin ja sen nahan myin kaksikymmentäviisi ruplaa tässä oli meillä yksi oli linnasta tullut meidän täti oli tullut niin kaksikymentäviisi ruplaa hän antoi minulle sillä nahasta se oli vanhalla rahalla se oli paljon rahaa siihen aikaa se oli niin hyvä nahka oikein
a mitäs muita eläimiä sitten te pyysitte
no en minä muuta ole sellaisia pyytänyt enemmiten no susia minä hirvisin mennä ampumaan niitä oli susiakin meillä oli paljon
ammuittekos te niitä
en hirvinnyt ampua pelkäsin jotta tulevat tulevat - peliin olimme metsässä isän kanssa ja äiti hakkaamassa puita ja kun kävimme iltasilla tulemaan ja kotiin niin siinä oli niin suuri karja susia siellä huuto oli jotta emme hirvinneet tullakaan sitten piti odotella niin kauan kunis he menivät sinne yli tien sudet ja sitten vasta me luulimme jotta nyt he ovat yli tien menneet nyt nyt saa mennä kotiin ja lähdimme tulemaan sitten tulimme sitten tulimme ja he ovatkin meidän pellolla tässä kaikki meidän pellon luona ovat ne sudet - liikkeellä silmät niin paistoivatkin niin kerran olimme tapunassa eitsissä meillä sanottiin ja meillä oli pikkarainen varsa - hevosella ja sitä iltasilla minä kävin sitä kunis laittauduimme eitsiin sillä välillä se varsa minun kanssani aina - pelasi aina hyppäsi minun selkään iltaisin menimme tapunaan emme kauan mennytkään iltasilla jo jo konuhka huutaa sanoi jotta oi joi - susi tuli tapunaan jo repii teidän varsaa me menimme avuksi eihän me mitä saaneet lapset mitä me saimme auttaa a hevoset kaikki menivät ympäri sitä ja varsan panivat keskikohtaan sellainen jäi ja ainakin hän takaa päin häneltä kaksi molemmista jaloistaan repäisi suuret kappaleet pois ja niin se parani se varsa parani se varsa ja kasvoi suureksi ja sitten me möimme - virolaiselle tähän niin se oli sitten niin vihainen ei laskenut ketään luoksekaan muuta kuin ainoastaan sitä isäntää kuka häntä vain syötti se oli niin tuli vihainen sitä sanovat aina ennempää jotta kun vain susi kun puree mitä niin - varsaa niin se sitten tulee vihainen ja totta se olikin se oli sitten niin vihainen ja hän sitten sen möi sen - hevosen viimeksi pois
no pyysittekö te muilla pelillä kuin pyssyllä eläimiä
ei ole muulla minä en ole pyytänyt yhtäkään
ei millään ei ansoja ole
ei ollut mitään ansa muuta kuin sellainen -
no millainen se pyssy oli
no oli se yksitolainen oli pyssy minulla patruunapyssy pertanka kutsuttiin se oli sellainen entisiä niitä sotapyssyjä oli vähän uudestaan sitten tehty niin sellainen se oli se oli kuudentoista - kaliiperin se pyssy
no mitä te siihen pyssyä panitte
no oli sitä ruutia pantiin hauleja ja kun ei ollut hauleja itse tehtiin ja hauleja tehtiin ja
miten ne haulit tehtiin
no haulit oli sellaisessa leikattiin pieniksi palasia ja sitten pani riehtilän sisään ja toisella riehtilällä pyöritettiin siitä tuli niin ympärläisen hyviä hauleja jotta mitä vain tinasta se oli tinasta tehty
no mitenkäs paljon te sitten aina te olette ampunut monta sataa jänistä
no kyllähän niitä sata kappaletta ainakin minun minun iässäni oli ammuttu kun ei enemmän kun vuodessa syksyssä minä ammuin kahdeksantoista kappaletta niin ja se oli vain yhtenä syksynä a vet joka joka vuosihan se semmoinen sitä minä monta vuotta olin siinä jahtimiehenä
no olikos täällä karhuja
oli karhuja niin vaan minulla ei ei puuttunut yhtäkään karhua a täällä Grigor meillä meni metsään tästä meni läpi metsän meni sinne Hutentkaan menee ja karhu tuleekin hänellä vastaan hän sanoi Miska Miska mitä sinä tänne tulit mene mene syrjään laske minua menemään ja se lähti syrjään ja ja laski hänet menemään ei mitään tehnyt
ei ne karhut mitään eläimille pahaa tehnyt kotieläimille
ei ne tehnyt mitään ei tehnyt kotieläimelle mitään pahaa
sudet tekivät
sudet sudetkin lampaita veivät ja koiria veivät ne kaikki hävittiin koirat meidän kylästä pois niitä oli yhtenä vuonna oikein paljon
no te kävitte kalassakin sitten
niin kalassa minä aina kävin itse osasin minä verkonkin - neuvoa minulla oli oma verkko on paraikaakin on vielä verkko kyllähän me nytkin vielä ei muualla kuin näissä tiikeissä vain mitä meillä tiikkejä on tässä niissä pyydettiin edemmällä ei ollut kävimme tuolla tuolla Ruutaan polassa kävimme pyytämässä kaloja yöllä varastamassa sieltä sieltä varastimme sieltä toimme kolmen kesken kävimme siellä oli sieltä toimme paljon kaloja siellä oli sitten sellaisia niin kuin käärmeitä sellaisia kaloja miten niitä kutsuttiin piskunia mitä lie ne kun otetaan kiinni niin ne vinkuvat pani pii pii pii pii sillä lailla ne kalat niitä oli ne oli lopen lystiä syödä ne oli niin kuin minä en osaa sanoa mitä se sellaisia on semmoista kalat oli vain lystit ne kalat kyllä ne oli hyvät syödä
no miten te niitä kaloja pyysitte millaisilla peleillä kuin verkoilla
verkon kanssa temmattiin muuta mentiin kumpikin veteen ja kahden kesken ja temmattiinkin verkolla niin kuin ne jotta
ja kalat tuli suoraan verkkoon
kalat tulivat verkkoon temmattiin verkon kanssa verkon kanssa vedettiin rantaan ja sitten rannasta otettiin kalat pois ja lähdettiin taas uudestaan otettiin sellainen tällainen pala ja jälleen temmattiin
no mitäs kaloja te pyysitte
meillä oli meillä oli se karassikalat ja muuta ei ole tässä karassi oli ja sitten niitä piskunoita niitä kahta
millainen se karassikala on
karassikala minä en tiedä millainen on sanoo kuinka hän suomeksi hän on
minkäs näköinen kala se on
ei se ei se suuri kala ole on se noin pitkä se on vain ja se on sellainen no mokoma se on niin kuin - ahvenen kaltaisia sitä kalaa sitä laatua ne on ahvenia me pyysimme kun Suomessakin saimme ahvenia
niin ahvenia joo oli eri makuista kuin ahven on
on - oikein makuisa kala sen vain luit on paljon hänessä - luita on paljon a - syödä ne oikein hyvä siitä tuli hyvä soppa ehkä niin paistaa ja oli oli hyvät kalat
no mihin aikaan vuodesta niitä kaloja tuli parhaiten
a joka aika ne oli ei siinä ole mitään eriskummallista siinä jotta konsa millä aikaa a jo parasta aika vaikka par'aikaakin olisi vain vesi sula niin saisi mennä pyytämään nytkin vielä
jään altakin saa
jään altakin saisi vain pyytää niin että saa
a teittekö te semmoisia loitsuja kun menitte kalaa että tulisi paljon kalaa sitten
ei mitään
ei mitään
niin kesällähän sitä sai - kesällä kesällä aikaa kun sai pyytää tultiin työstä pois vielä iltasella välistä niin sitten menin naapurinmiehelle oli sitä kutsuttiin Oloska meillä oli sillä lailla tehty sanaksi että tänä iltana minä riisun sinulta jalat a huomisilta sinä riisut minulta jalat kun tulet työstä näitä pidettiin kurppaset oli sellaiset paulojen kanssa sidottu kiinni ja sitten minä menin sinne hänelle hän riisui minulta jalat ja minä riisuin häneltä jalat sitten hän toissa ilta tuli minulle riisumaan a iltasilla sitten minä menin hänen luokseen minä sanoin no lyödäänkö nyt paalikkaa ei minä paalikkaa sinun kanssasi en käy tiukkamaan sanoin sinä jälleen minulle otat selän sinä otat selän no no piti sitten ensittäin selkään hän ensittäin pitää minua selässä liu'uttaa sitten vasta käytiin tiukkamaan no yhdenlainen minä voitin otin sen voiton pois olihan se lystia se paalikan tiukkuminen
no kuinkas suuri oli kaikkein suurin kala mitä te otitte
no en osaa sanoa kuinka paljon se kuinka suuri se oli yhden kerran pyysimme tästä samasta tiikistä vastasta se oli neljinpyhin eikä - taite verkkoa vielä ollut meillä oli Rokotinasta kulit mitä kutsuttiin siinä otettiin kaksi kulia pantiin yhteen ja ja neljä saavia saimme kaloja yhdessä kerrassa tässä tässä oli niin paljon kaloja ei pyydetty tässä kanssa monta vuotta ei pyydetty sitten kun me kävimme yhteen se neljäpyhien aikana kävin pyytämään niin sitten saimme neljä saavia
no sitten kalat loppuivat kokonaan
ei loppunut ei loppunut ja sitten vielä sinä samana päivänä vielä kaksi saavia ottivat siinä oli niin paljon kalaa toiset toiset kalamiehet sitten - emme jaksaneet kaikkia syödä tytöt pantiin paistamaan niitä kaloja ja pojat sitten tuotiin viinaa ja syötiin ja juotiin ja a viimeiset sitten tämä meidän vanha ämmä minun naiseni se kävi Volossavassa torkumassa niitä kaloja kävi myymään jotta ei ole mihin että - pilaantuivat
paistettuinakos ne syötiin
paistettuna syötiin niin kaikki ei niitä
ei keitetty no tehtiinkö soppaa mitään keittoa tuollaista
soppaa se no nuoret pojat ja tytöt eihän ne soppaa käyneet syömään sitten vanhat ne keitettiin tietty katsohan perästä niin sillä lailla se on ikä eletty kaikenlaista menty
no sitten teillä oli kaikenmoisia juhlia mitäs juhlia teillä oli
niin no juhlia meillä oli kaikkia suurempi juhla oli juhannuspäivä sitä vietettiin kolme päivää se oli aina kolme päivää pidettiin sitä juhannusta ja keitettiin oma olutta olut pantiin rukiin pantiin kasvamaan ne kasvatettiin hyvästi kaikki sitten kasvoi jo hyvä oras malta sitä kutsuttiin sitten ne piti jauhaa ja sitten käytiin jo juhannuksena edessä päin sen päivää kolmea ennempää sitten piti ottaa hämmentää kaikki sekaisin ne varillä kiehuvalla vedellä ja sitten piti panna kiukaaseen paistumaan ne paistettiin ja sitten käytiin keittämään olutta ne keitettiin sillä lailla no ainakin kuinka paljon sitä vettä meni tulihan sitä ainakin viisi kuusi ämpäriä piti panna vettä sitten se sitten tuli kaikista kuusi ämpäriä tuli olutta ja se oli sitten niin hyvä olut jotta sitä kun joit niin se oli parempi kuin tämä osto-olut se oli sitten leiväkäs kuin hyvä sitten tulivat vieraat sitten alettiin antaa olutta juoda ja viinaa ja oli siihen aikaan viinaa ennempää oli viinaa vähän oli tsetvertnoit myytiin ei ollut näitä puteleita putelit ne olivat pienet a tsetvertnoissa siinä on jo neljä putelia viisi putelia on tsetvertnoissa
millainen se oli
se on jo näin näin suuri on puteli se oli ja puteli
ai puteli
puteli vaan häntä sanottiin tsetvertnoi - venäjän kielellä niin se niitä kun tuotiin pari tykkyä ei siellä ennempää tuotu viinaa mutta nyt vain viinaa tuodaan juodaan paljon a silloin juotiin vähän jos - kaksi kaksi ryyppyä kun annettiin ei enempää ei annettu että tulet - humalaan ei sitä annettu niin paljon niin kuin nyt juodaan paljon ei sitä juovuksissa oltukaan - kaksi päivää kun kuljailtiin ja kolmantena päivänä sitten jo pieni pohmelo oli vähän niin a se kyllä oli niin paljon vieraita juhannuksena meillä jotta se kylä oli satoja ihmisiä meidän kylässä vieraita kaikki tulleet vieraista kylistä tulleet kaikki tänne kylään tässä oli kyllähän tätä pidettiinkin muualla ei - kylissä pidetty niin tässä kun pidettiin niin sitten kaikki ympäryskylät kaikki tulivat tähän meille juhlimaan sitten oli - liekku oli semmoinen siellä sitten tanssittiin ja ja soitettiin ja ja välistä vielä tapeltiinkin se vielä toiset pojat toisia hakkasivat kankien kanssa ja kepeillä ja
no siinä kävi jollekin hassustikin sitten meni luita poikki
niin niin ne annettiin niin jotta toisen toinen jäikin siihen pitkälleen maahan niillä lyötiin - sellaista vietettiin sitä juhannusta toisia pyhiä meillä ei erinomaista pidettykään no nämä - joulu tämä olikin niin kuin ainakin joulu vain
no mitenkäs joulua vietettiin
a joulu ei ei ollut mitään jotta sillä lailla - kuljaaminen pyhä a niin olikin joulu pidettiin mentiin kirkkoon jouluna ja tultiin pois ja muuta sitä muuta edempää pidetä edemmäksi pidetty jouluaamuna vain vain - ajettiin kirkkoon kaikki
no sitten oli pääsiäinen
no pääsiäinen se oli ja se on se tavallinen pyhä se oli ei sitä oikein niin kuljaamisen pyhää ei pidetty niin oli oli se pääsiäinen oli ja oli niin muuta siinä mitään no kirkossa käytiin vain aina ennen vet kirkossa käytiin ei niin kuin nyt käydään jotta mennään kirkkoon a ennen vet - pyhät kaikki käytiin kirkossa - niin nyt on kaikki kirkot kiinni nyt kirkkoja ole yksi Venäjän kirkko on tuossa Volossovassa sen verran on no siellä kuka tahtoo haudata niin sitten tahtovat menevät sinne venäjän kirkolle papilta kysyvät sitten hän siunaa siellä kirkon sisässä siunaa ruumiin ja sitten vie mihin tahdot hautaan
no olihan teillä sitten laskiaisjuhla kanssa vietettiinkö sitä
laskiaista niitähän - sitä lapset ne liukuivat hevonen pantiin valjaisiin ja kellojen kanssa ja sitten ajettiin pitkin kylää ja toiseen kylään ja silloin sitä liu'utettiin
millaiset ne oli hautajaiset ennen
hautajaiset oli tavalliset kuka oli ruumis jo oli kuollut ihminen sitten käytiin - missä talossa oli se isäntä talon isäntä meni ja kaikki koko kylän kävi ympäri talot joka talon kävi kutsumassa sinne sitten - muistiaisjuhlaa pitämään pomintkoi sanottiin ja sitten jokainen vei palan lihaa ja leivän se vietiin sinne pomintkataloon sinne vietiin sinne se leipäpala sitten siellä syötettiin ja juotettiin ja ensiksi mentiin sinne laulettiin pöydän takana kaikki - pari virttä ja ruumiin kuollessa kuollessa ja lauloivat siinä kaikki kutka naisilla tuli kaikki meni kunis vielä emännät laittoivat sitä ruokaa niin sinis laulettiin siellä ja sitten siellä syötettiin kaikki väki ketä kuinka paljon oli ja sitten lähdettiin saattamaan ruumista kirkkoon kirkkoon käytiin saattamaan sitten jälleen ruumis pantiin vankkuriin lipo talvella pantiin rekeen ja sitten koko kylä kaikki saattoivat ja laulu kas kaikki laulettiin edessä mentiin ja ruumista saatettiin jäljestä ja saatiin sillä lailla vietiin sinne kirkkoon ja ennempää oli vielä sillä lailla jotta joka kylässä kirkolla asti meillä on monta - virstakylää siinä on on siinä kaksi vai kuusi viisi vai kuusi kylää kirkolla asti Moloskovitsan kirkolla niin joka kylässä käytiin aina maahan ja mentiin mentiin aina sen ruumiin edessä ja taas laulettiin ja kirkolla asti ne kaikki joka kylässä laulettiin silloin sillä lailla sillä lailla meillä saatettiin ruumista sinne maahan
no mitä te lauloitte
no virsikirjasta laulettiin niitä hautausvirsiä kaikki virsikirjasta hautausvirsiä laulettiin
mutta ei ollut sellaisia itkijänaisia silloin vai oliko
no oli ehkä ne omaiset ne kyllä ne itkivät aina omaiset ne itkivät
mutta ei ollut olikos semmoisia jotka aina joka hautajaisissa lauloivat samat naiset olikos niitä
ei ei ei siellä no aina jokainen jokainen joka hautajaiset lauloivat aina - omia virsiä siellä niin se kirkolta jälleen sitten kun tultiin pois takaisin kaikki sitten jälleen mentiin kaikki pomintkataloon siellä missä oli oli se ruumis kuollut sitten siellä jälleen vielä samalla viisi syötettiin ja juotettiin kaikki ja laulettiin ja - se ennen ruokaa ja perästä ruoan ja sellaista oli jos oli välistä sopiva aika oli kutsuttu joku pappi vielä sinne sitten - vielä - vielä piti hartaushetken siellä sitten muistojuhlan piti sellaisia oli ja tapauksia ennempää oli hartauksia pidettiin useasti kylässäkin kävivät jotta käytiin oli niitä no maallikkosaarnaajia oli niin käyvät useasti kylässä käytiin saarnaamassa
no mitenkäs kun lapsi syntyi niin olikos sitten mitään suuria juhlia siellä
ei ollut lapsen syntymisen juhlia ei ollut suuria
ei ollut
ei ollut
sitten kastettiin
kastettiin ja muuta se ei vet mitään no oma perhe mitä siinä oli ja sitten ne kuomat olivat niin siinä syötiin ja juotiin ei siinä ollut mitään erinomaista no virsi laulettiin siellä ennen ruokaa ja perästä ruoan se oli aina kuin laadusta otettu niin
no ja lapsi kasvoi ja sitten kävi rippikoulun ja no kuinka häntä mieheksi otettiin sitten kun poikaa kun jo kasvoi
no kasvoi ja sitten kävi rippikoulun ja sitten tulikin jo aikamieheksi sitten pantiin jo työhön ei antanut ei se annettu nyt niin kuin nyt pojat kuljailevat sitten oli jo kuusitoista seitsemäntoista vuotta hänen piti jo olla täysi työmies a nyt on - kahdeksantoista vuotta ja aina et osaa vielä työtäkään mitään tehdä nykyiset pojat
no laadi nyt se sitten siinä talon töistä kuinka sinä kauraa kylvivät ja kaikki kaikki sellaiset ne
no kauraa minä - osasin minä kylvää olin minä kylväjä joka paikassa kolhoosissakin olin niin minä olin aina ensimmäinen kylväjä minun piti kaikki kylvöt kylvää ja sitten oli vielä tämä Petrovets Andrets ja vielä Andrei Petrovits meitä oli sellaisia kolme vanhaa miestä niin mitä oli kylvyssä kylvöjä ennempää masiinoita ollut mitään millä kylvää niin me kaikki kolme miehen piti kaikki kolhoosin pellot kaikki kylvää heinäsiemenet ja mitä vain vaan ei ollut kaikki siemenet piti kylvää
no a miten sinulla oli missä sinä viljaa pidit ja
a oli sellainen vakka oli vakka oli sellainen tuohinen vakka kutsuttiin niin siihen siihen valot siihen meni siihen meni ainakin sinne meni sinne kaksikymmentäviisi kiloa meni sitä viljaa se piti kantaa ryntäillä kyllä sinne meni se hyvästi
no kuinka sinä viskasit niitä viljoja kämmenellä sinä laadi
eihän no olihan minulla tässä nyt jo a millainen vilja oli
no kauraa niin kuin ensin
- kauraa piti ottaa koko koura kopralla a apilansiemeniä kun kylvettiin sitä piti vain kolmella sormella viskata näin sitten tulivat tarkkaan se piti olla niin tarkkaa
ja yhdellä kädellä vai
yhdellä kädellä niin vain yhdellä kädellä
a kauraa
kauraa ja yhdellä kädellä vain aina joka harppauksella minkä kerran harppaat taas viskaat taas harppaat ja taas viskaat no no niin leveä se tuli se ainakin kaksi metriä leveä se meni kylvö niin leveä se kylvö tuli se sitkas
ja kuinka paljon sitä yksi mies päivässä sai sitten kylvää
no meillä oli normi kolme hehtaaria päivässä kylvää kolme hehtaari päivässä kylvää se oli kolhoosin normi
kahdella miehellä
yhdellä miehellä kolme hehtaaria
eikä se ole paljon
ei ollut ei se ollut paljon päivässä kyllä se päivässä kylvät kyllä me aina vielä enemmän kylvimme vaikka oli se normi kolme hehtaaria
no ja no miten te sitten heinää löitte viikatteella ja
heinää lyötiin minulla oli meillä oli heinämasiinat ostettu meillä en me kolhoosissa emme lyöneet käsillä vähän mitä lyötiin pehkoista lyötiin vain heinää siellä pehkoista a kaikki masiinan kanssa meillä oli masiinat meillä oli jo ensimmäinen masiina - koko kylästä ensimmäinen masiina oli meillä ostettu heinämasiina sitten kun kolhoosiin mentiin niin ne otettiin kaikki sinne masiinat pois heinämasiinat ja sitten puimamasiinat ja ja ja - nämä nämä se haravat ja ne ne oli meillä ostettu kaikki -
hevosharavat no
- hevosharavat niin ne oli meillä jo kaikki ennempää ostettu vielä sen tähden me kun linnassa kun raadettiin meillä rahaa oli vähän enemmän kuin toisilla niin sitten me ne ostimme ensimmäiseksi ne masiinat a sitten jälleen ensimmäiseksi piti antaakin kaikki masiinat kolhoosiin ne otettiin ei niistä mitään meillä maksettu takaisin ne ilmaiseksi kaikki otettiin kolhoosiin
no kuule Paavali-setä kun teillä ennempää ei ollut niitä puimamasiinoita niin kuinka te riihen ahdoitte ja kuinka te puitte laadi siitä vähän
no riiheen ahdettiinkin tavallisesti pantiin ahdettiin lyhteitä tuotiin ja pantiin sinne riihen parsille ja kuivatettiin sitten aamusilla mentiin jo - no tuntia vielä oli pimeä jo kun tuli jo päivä valkeni sitten jo piti tulla riihestä pois riiheltä jo pois oli - ohrat puitiin hevoset - ajettiin kaikki kokoon meillä oli sitten tehty isä vainajalla sellainen rulla kaikki - kepein kanssa ne pulikat ympäri se suuri paksu hirsi pölkky ja sitten oli sinne pantu ne palkit ympäri sitten sen kanssa ympäri ajettiin vain ja sen kanssa puitiin a rukiit puitiin käsillä hakattiin kaikki
a miten ne hakattiin
oli semmoinen loukku tehty sanottiin loukku me kutsuimme matti häntä vielä sitä loukkua me menkää tuokaa ne mattipojat me tuotiin se matti siihen pantiin riihenuksen eteen toiset viskoivat riihestä ulos toiset ajettiin ja sitten lyötiin vain siihen loukkuun ja sillä lailla oli puitu rukiit pois
kuule a
a sitten viskattiin kädellä viskattiin kaikki käden kanssa viskattiin - masiinakoneita ei ollut
a mitä niillä raakoilla tehtiin
a raakoilla tehtiin ladottiin se rukiit kun oli jo siihen lyöty sitten pantiin siihen kuominamaahan kaikki räätyyn latvat vastakkain ja sitten niillä puitiin tyvien myötä mentiin ensittäin edes takaisin sitten latvoi myötä että ne oli se jyvät - korjasi kaikki puhtaaksi sieltä jotta ei olisi mitään jyviä enempää siellä a sitten viskattiin minä olin ja kädellä aina louhka viskaamaan niin minä lounaiksi jo oli kaikki viskoos korjattu ja
kuule viskattiin ihan käsineen niin
- lapio pikkarainen lapio oli sellainen noin - suuri lapio ja pieni ruttska siitä ja yhden kädellä se näin se meni se niin meni hyvästi sitten
viskaat ja ne akanat menevät pois
akanat jäävät tuulen kanssa pois a jyvät menevät perälle
niin a mikä se oli vielä jotta minä muistan riihessä se sellainen kepin otsassa - sellainen nahka
a se oli löyhä
a mitä sillä tehtiin
ah sillä kun viskattiin se ne akanat kun jäivät siihen siihen rintaan sitten sen kanssa mentiin sieltä ajettiin pois se tuulen kanssa löyhättiin pois se piti olla löyhä ja
no ne viljat oli ihan kuivia hyvin
kuivat ne oli niin kuivat jotta ei se enempää ei ollut tarvis kuivattaa
no ja sitten kun riihi oli puitu viljat vietiin
viljat tuotiin aittaan ja sitten vietiin myllyyn jauhatettiin ja - paistettiin kakkaroita
no mitä kakkaroita paistettiin
no ohrakakkaroita eihän siinä muuta kuin ohrasta aina vehnää meillä silloin oli vähän vielä siihen a ennen oli ohraa vähän ohraa oli se tehtiin sitten ensittäin tehtiin häntä suuremmaksi hienoksi sitten suuremmasta tehtiin vasta parasta jauhoa hieno sitten se tuli niin hyvää ohrajauhoa jotta se oli sillä hyviä ohrakaakkuja ja kakkaroita paistettiin
no ne kun tehtiin suurimoita niin siinä jäi niitä akanoita vai mitä niin
no akanat ne menivät lehmälle kaikki siellä lehmille ne kaikki ne akanat heikot a vain paras suurimo otettiin vain pois
no teittekö te omenaa paljon kun oli oma maa vielä
no omenaa en - ennen myytäväksi ei tehty itsevaraksi sitä oli omenia tapasi sitä omenaa kyllä itsevaraksi no sioilla sitä piti oli sioille syöttää ei ei ilma siat ei konsa oltu aina piti olla joka vuosi se piti sika olla että mistä saatiin lihaa
no ei se ollut yksi sika
no ei enemmiten oli yksi sika talossa pidettiin ei sitä enempää ollut
no -- viljaa myytiin sitten vielä aina
viljaa ei myyty vilja pantiin raavaille jauhettiin ja kenellä oli rahaa oli tarve muutamalla talossa niin ne möivät sitä viljaakin mitä se kolme ruplaa kun maksoi kaura niin mitä se se oli niin huotava tavara sen näkee raavaille sitä syötettiin kaikki että - ennen vanhaan heinää vain vain että ei ollut paljon olkia oli kaikki niin niitä olkia kun syötettiin niin siinä piti olla leipää - lehmälle ei se oljilla lehmä elänyt heinää oli vähän heinämaita apilasta ei kylvetty
no kun lehmiä oli ja maitoa mihin te veitte
a a maitoa ei viety mihinkään maito tehtiin voiksi ja ja siinä sitten se syötiin kotona kaikki nyt viime ajalla sitten oli vain jo tuotiin - sinne maito vietiin sinne fermaan viime ajalla tässä jo nyt kun tämä tuli jo Saverskoilla asti niin sitten käytiin myymään vasta a ennempää ei sitä ollut mihinkään - kukaan ei ostanut kaikilla oli maitoa kyllä ei kukaan ostanut maitoa
no kävittekös te metsätyössä sitten kun kun ei ollut kesällä mitä kun enää ette käyneet linnassa siellä ajossa
a metsätöitä emme mitään tehneet me ei missään metsätöissä emme käyneet mitä itsellä oli tarve vain puita hakata sen verran vain oli hakattu muuta ei mitään a näin että työssä mitään että raatamassa ei mitään käyty siellä että ja olisi saatu rahaa sieltä vielä
no mitä ne miehet sitten tekivät talvella kun se linnassa enää ette käyneet ajamassa
a niin monet miehet kutka eivät käyneet linnassa ajamassa ne olivat kylässä vetivät potreatuu puita metsästä vetivät sinne stanssaa ja sitten he siitä saivat rupla rahaa päivässä hevosen kas päivässä veti metsässä kävivät kuorman kaksi toivat puita sinne ja ja rupla tuli palkkaa
no te laaditte jotta miehet laativat mitä lie jotta kiviä veitte sinne stantsaan tai siellä mitä
no se oli perästä vielä jo se oli jo oli - virsta masiinatien viereen sinne piti vetää kiviä ja kuka tahtoi raataa mitähän se maksettiin en muista oliko se kahdeksan ruplaa mitä se syli maksoi kun veit sen kiviä sinne
no silloin pientareelta korjasitte ja
pientareelta korjasi pellolta korjasivat ja sitten sinne vietiin kokoon masiinatien viereen vedettiin a sitten siellä oli se stanssassa se oli yksi mies se osti aina kaikki kivet Prakofjef se osti kaikki ne kivet ja antoi jotta - rahat antoi eteenpäin vot minä tahdon kiviä käydä vetämään eikö saisi sinulta rahoja saat sitä kuinka paljon sinä tahdot no niin paljon rahaa anna minulle yksi potska ostaa seltejä saat ottaa ilman rahatta ja se oli hyvä mies se antoi a sitten vietiin kivet ja hän sitten otti rahat takaisin sinulta se on mihin aikaan kuussa se on juuli juuli juuni juunikuu mikä se on
heinäkuu
heinäkuussa
kesäkuu juuni on
siellä oli meillä suuret markkinat pidettiin siellä oli meillä viisitoista kilometriä täältä meiltä sinne matkaa sitten käytiin kaikki siellä kävivät markkinassa nuoret ja vanhat kutka kävivät siellä siellä oli kaikenlaista ostaa ja mitä ja neljä päivää sitä kolme päivää pidettiin jumalanpalvelus oli siellä markkinoissa sinne sitten meni näitä tattarilaisia mitä se vaan ei ollut tätä meidän kylän katua myöten kaikki ja mustalaisia ja mitä ei ollut kaikki ajoivat sinne markkinoilla sitä pyhää pitämään ja siellä oli sitten se Iljusan Paraska Paraska sitä ei se on venäjäksi Paraska olkoon hän mikä tahansa se käytettiin kolme virstaa kolme virstaa oli matka sieltä kirkosta sinne toiselle puolen kirkko mikä se puoli kutsuttiin tsasuunoita ja olalla tassivat neljän miehen - olivat se ne paarit sellaiset tehty ja sitten he sen tähden se kuva oli siellä se oli ihmisen kuva nainen -- Parasko Paraskoovi häntä kutsuttiin sitä kuljettivat sitä sinne kolme kilometriä ja kolme kilometriä oli matkaa ja kaikki oli väkeä toinen toisen kaksi ihmistä räädyssä - koko tie kolme virstassa kaikki oli niin paljon kansaa jotta sitten yli niin vietiin ne oli siellä alla kaikki sitten ne vietiin kaikki yli sitten taas vietiin takaisin ihmiset oli kaikki siellä rukoilemassa sitä Jumalaa jotta kuka häntä auttaisi jotta kun käy - millainenkin läsiä oli sitten jotta paranisit siitä oliko se totta vai ei - ollut a sellainen leikki se oli siellä sitä kuljetettiin sitten niissä markkinoissa siellä oltiin sitten kaikki oli ne karusellit ja missä sait liukua siellä ja siellä oli hyvin lysti viettää aikaa ja me olimme ja siellä siellä markkinoilla olimme vielä pojat ja vähän siellä ryyppäsimme olutta vähän liikaa ja kävimme laulamaan siellä kovasti ja tuli se politsa meitä ja ja - ja nakahikka oli kädessä ja meitä selkään vasten jokainen saimme yhden kerran niin me sieltä alta menimme palatin alta pakoon ja niin me pääsimme pois minäkin sain yhden yhden yhden kerran selkään jotta sillä letillä sillä lailla kuljailtiin Iljusan markkinoissa
ne olihan siellä näitä myymistäkin mitä
- oli tavaraa tavaraa mitä puuttuu oli - siellä sai ostaa mitä puuttuu ja hevoskauppa oli siellä ja hevosia sai ostaa ja myydä ja ja mitä puuttuu ostaa siellä ruokatavaraa oli siellä - mettä myi ja ja okuritsoja ja sellaisia ruokatavaraa oli siellä myytävänä kaikki sellaiset silloin oli se Iljusan markkinat
ja lehmiä ja
lehmiä ei ollut hevosien kanssa torkuttiin hevosien kanssa tästä Rääkkylästä - Paavali-sedältä varastettiin se Jyrkilän Jaakko varasti hevosen ja vei sinne markkinoille ja myi pois
no eikä he sitten tunteneet sitä
en tiedä hän yöllä vie aamusella varhain vei he konsa meni sinis niin hevonen jo oli myyty muuta kuin suitset saatiin vain takaisin hevosen vei
sillä lailla se menikin
sillä lailla se meni Rääkkylän hevonen niin niin se oli hevosenvaras se vanha mies se Jaakko
no oliko siellä tappeluita sitten markkinoilla
oi oi kun oli suuret tappelut siellä oli suuret tappelut siellä oli - paljon nuoria poikia niin sitten toiset toisia vastaan me olimme ja markkinoissa niin me vielä olimme nuoremmat niin meitä vielä sai me saimme kävellä siellä markkinoissa a meillä vanhemmat pojat niin niin piti mennäkin syrjään